<hesitation> kulle ɗee fuu ɗow jate jogii. So a janngaayi jate mbaawaa a waawataa moƴƴinde fay huunde. A waawataa jaagaade, a waawata gollude huunde fu. Ndeen non jate ana jogii nafaa sanne. Neɗɗo ana haani tawee ana waawi jate. <hesitation> No mbiimi nii, kulle ɗee fuu dow jate fawii.